Ca shigaxaua iloitaque lo'onatac ra huo'o ca ilalec huetaigui ca onataxanaxac nache qainat da huo'o ca le'ena lo'onataxanaxac nache qaiaxanot aca lmalate so hua'uchiguiñi lo'onatac nache ra iachaxan qaiaiamaxareta qataq iaiamacchiguiñi enauac nache qoiami' ca ralaxaic lo'onataxanaxac camaye

Aýem huo'o da ñaquitaxac lta'adaic naua natrauo vi'iyi na iyaxa da na shiýaxauapi machiguiñi enauac qataq huo'o da l-lagaxayic cha'aye nagui ýataqta qoioqteu'a na nallec nache na shiýaxauapi choxodaqpi huo'o da lachoxoyic enauac

Na sotaña Derqui Buenos Aires Argentina na ñicpi onaxaiqa cha'aye nagui hua na notaxaquipi da quetague' da quetague nagui so nqaic, ñic llic na iotta'at notaxaquipi

Na alpi qomlashepi iaiaten da lo'onataxanaxac qalaxaye huo'o naxa ra qaca ca lom qaq ra huo'o aca la'ale anamayepi nache reshenaxana na lo'onataxanaxac lo'oxonanaxat queua' na lañic ra ishet ra io'ot ca lo'onatac cha'aye iaiaten ra lo'onataxanaxac qataq na lo'oxonaxanaxat na alpi

Aiem ra saiaten nagui no'onatac aiem ncoiaraxanaxaqui lo'o qaq na roqshe enac electricista, qolloxochiyi sasaiaten ra so'ot re'era no'onatac nagui saiaten ra so'ot da ralaxaic saiaten

Na qompi huo'o ra lachoxoyec qataq huo'o ra lqalaic ra huo'o ca etaxat cha'aye salhuotta ra huo'o na qom nsheraique na etaxat iahuo'o ca lshere choche ivitaña aca etaxat ra ilalec ca etaxat aca lshere nache cheta'ague huo'o na laquip na qom

Yi ýale nuennataxat ñi'oxonnatac nauotaxat l'enaxat Aurelio López cha'aye yimayi amqajnataxanaic pi'iaxaic nache nataxala' yimaye na Qompi ýataqta nuennataxat qataq qaiauotec yimaye yi 'ima' Chaco ividapiguiñi da l'enatat cha'aye pi'iaxaic yimaye qataq l'aqtaxanaxanec L'onatac Enauac Na

So hua'au Qompi na ñaqpiolec da huotaique da'ashe nache ilaique na nshe'ela nache ndouo da ýahuo'o aca lalachiqui eda da l'shaxac na Qom llalaqpi qataq huo'o na la'yipi l'shaxac

Ra ñishitaique qataq sañalo'oguet da io'onaxanaxac lamaic aiem sacona aso ivique nache so'onaxatac qaq ra so'onaxatac nache no'oita naqaen aiem era ra so'ot aiem

Taxaqui aca nhuoshaxaqui ca io'ot ca nahuoshec nache iahuota'a aso lataxaqui lcat

Aýem da qui'itchigui aca itaxaiaxaqui nache sdouo da qaiioxogui nache shishiiten nache nache da ltaq so'ogoxona aca itaxaixaqui

Ca n'oxosheguem ca noýic na 'ima' saishet da oonolec da huotaique da n'oxosheguem ca noýic iuen da huo'o ca l'tauapi da ishet da n'oxosheguem que'eca noýic que'eca n'oxonaxanaxanec

Ca napoxac yiqopita da dataia't enauac na nuhoduapi na 'ima' qan'aqtaxangui ca luenaxanaxa chaq negue't ca dalaxaic qan'aqtaxangui da qailaique ca lataxac da qan'onaxat na lma' ñi oonolec

Da ivita da ñanomteguet ca ýaguec ñitonaxac da ñauanec ca ýaqaýa da qalota ca vi'iyi da sa ñauanec nache ýaguec da ñitonaxac da ñauane'

Aca nanguishe semeteetac naxa aýem semeteetac ana languishepi na doqshe maye ýotta'a't qataq qalota na lauoxo ýotta'a't da lo'ogoixac ana languishe na doqshe

Soua pa'atrec cinco vi'i'yi na ñialhua sootaña dalaxaic da nshiitenaxanaxac nache nagui aýem da sauotaique da senoteu'a aca'aca ýache na shiýaxauapi qaq da qaca aca ýinotaxalate nache aýem sa qainotaxaasheguem

Na piguem qalota ana huaqajñi qalaxaye so qadquedoxonecpi maye qomi' ýachaxanalo qataq qomi' enapega da l'enaxat ana huaqajñipi qalaxaye aýem sa'axat na piguem huo'o so nqa'aic qataq huo'o so mañic qataq huo'o so qoto'

Aýem ca ýi'aqtac sanem ca ñauochaxaua da qoýota ca hueta'a ca hue'ta ca ýi'aqtac onaxaic sa'añaqchet da saishet da ýalat ca l'onatac nache quetalec da l'onataxanaxac ýaqto' ishet da machiguiñi enauac ca llalaqpi

Na 'ima' qalota na luenecpi na qaduodauapi enauac na sonaqtaña cha'aye qaica ca anac na ilotague' na choxodaqpi na shiýaxauapi pa'atasheguem maye damaxasoxootac qaica ca anac nache qaica ca ýaýaten da huo'o da qadhuenaxanaxa

Da huo'o ca san'on maiche tau'a ca natannaxanaxaqui naquitta'a da qoianem ca lata' camaye

Aýen nagui mashe sivita da mashe aýem ýi nache aýem ñishitaique da yioita da ñachaalataxac nache nagui ýataqta onaxaic da nachaalataxac ñi o'onolec ivitta'a da shiýaxaua ýi

Qalota da l'aqtaxanaxac togoshec so hua'au ýihuo' qaq nagui ñaq huetaigui na ýihuo' Qom da l'aqtaxanaxac somayipi da laýajnec enauac cha'aye ýataqta ýapaxagueeta na lahuo' som qadquedoxonecpi qomi' ýanema da lauattonaxanaxac qataq da laýajnec enauac

Aýem qaica ca ýiuennataxa ana'anapi lmala' ýotta'a'i ana anom laýi'pi cha'aye maiche l'onanataxanaxac na shiýaxauapi sallaxanecpi ýajnaxanaxaicpi eda da ýiuennataxa aýem sasaýaten cam naigue dam eda onataxanaxac

quesom sacahiahua naga añi lasheguee' da shi sheraxnaxana eca ilomaxaqui calaxaye nagui iataqta nquiguishiguem enahuac nache iotaqta coyoqtohua añi lasheue da sa huotaque ca shixnaxana elomaxaqui dalaxaiq

Da ýiunnataxa da nquigaxac ana alhua ýataqta saq ýataq nagui na yioq cha'aye huo'o na yioq co'olloxochiyi qaica da qaila'a qaq nagui ýiotta'a't na yioq nache ýataqta da nquigaxac ana alhua nache qaica cam ýiuennata chochaq ñaloqteetac nam yioq enauac

Aýem mashe ýi nagui nache na sootaña nquicapiguic na shiýaxauapi cha'aye huo'o na cuatro na llalqa qataq ivi' ocho na llalaqpi ñi oonolec nache qalota na dalaxaicpi mashe huadon nache huo'o na llalaqpi nache ýataqta nquicapiguic na shiýaxauapi nagui

Da dalaxaic nquia'axaq nagui ýataqta ýotta'a't na nallec maiche ca lca'agui ñi oonolec ca chec saq ena'am so ýioxoguelo vi'i'yi saishet da eetec de'eda nagui maya' saq ena'am so nquia'axac hua'auchiguiñi yi 'ima' nagui dalaxaic da nquia'axac

Aýem ca na'a'q ýataqta yiqopita da qui'ittom saishet da atom qataq saishet da qui'aq añi nala' qataq saishet da napaxaiañi ica ca na'a'q ýataqta yiqopita

Na sotaña nagui Buenos aires argentina na argentina sa enaha na napo huoo na huanaña napo catacara napo nache chocho da napo caica da ahuoot caq na buenos aire da huo'o na napo nache pasaha da ahuoot eda da natax nahuat nagate ena imaa'

Aýem da huo'o ca ñimataxaqui nache huo'o naxa da soota'a yi 'ima' qaica ca saigue saishet da ñamaqtac qalaxaye da lta huo'o ca ñimataxaqui nache aýem ñiqo'ona enauac na ýaqaýañicpi da ñamaqtega eda da sheetec da huo'o ca huo'o ca ñimataxaqui

Na nuoduauapi na sootaña saq ena'at da lataxac qalaxaye saisehet da sanalemaxada't ndotec da ntauata'a't da huo'o ca iuen ñi oonolec nache pasa'a da qaitauan camaye ca huo'o ca luenaxanaxa eda da lataxac na nuoduapi salectaigui

Aýem sa'axat yi sachigochiguiña Chaco Argentina co'olloxochiyi sasauattonaq na onaxaic qadapiaqa' ndotec naxa da sapiaqtalec sapiaxalec na alhua qalaxaye nagui sauattonaq na onaxaic sapiaxalec sapiaxalec na coma' salliita qataq qashelegaxadaic na sapiaxalec nagui

Na no'oita nallec aloq na Qom pogosoxoi qataq nýaq ishet da qaiauot nache onaxaic da lamaic na nallec nache na aloq na Qom enauac no'oita

Can cheta'ague huo'o ana itaxaixaqui hua'auchiguiñi qaica ca ýayaten da huo'o ana itaxaixaqui qalaxaye can qaýaýaten da huo'o ana itaxaixaqui nache na ñauattonaxauapi ýaqaýañicpi nache aýem qaiiaxanot ca ñinumero nache nagui qalota na ñauochaxauapi da aýem namaqtega ca l'aqtac ñiquinaqtega't naxa

Huo'o so ñia'atetpi can aýem soota'a yi 'ima' ýañoqo´ Chaco huo'o na qadlopi caýipi qataq huacapi olegaxapi qataq huo'o na mañic qadlo ñitoueta'ac aýem

Da ipetaxa naýalec na 'ima' onaxaic da enauac na shiýaxauapi ýaýamaqchiguiñi qaica ca ýiueetaique qaq enauac nataq'en na shiýaxauapi cam pa'aigue nataq'en onaxaic da qaica ca ýiuetaique

Na sootaña qaica ca shiguiac nache aýem qaica ca selota'a na siguiacpi

Aýem samachiguiñi da ñauane' na ýaqaýañicpi qataq da ñauane' na ýi'onaxanaxauapi cha'aye aýem onaxanaxaic nataq'en

Ca shiguiac ishet da n'lo na sootaña ima' ishet da nlo' ca qagueta qataq quetaq qataq olgaxa ýotta'a't na ishet nlo' na ima'

Da hua'auta naýajnec huetaigui na doqshe maye ýajnaxanaxaicpi qataq sallaxanecpi qaq da l'asallaxa nquictasheguem qaq na choxodacpi ñaq eetalec da luenaxanaxa cha'aye qaica ca ntaunaxanaxac sa qaitauan nache na sallaxanecpi ýataqta sa ila'a ca choxodaq

Ca shiýaxaua ýi da onaxaic ca lataxac nache qaiachegoxoto'ot ca onaxaic lataxac na nsodpi nache ýi'inaxatchigui que'eca shiýaxaua ýi da lataxac da soxodaic nache na dalaxaicpi nataq'en ishet da ivida da soxodaic nataq'en

Yi vi'i saqalota da sau'a naxa ca natannaxanaq da huo'o ca ñanomapeeguet na ýi'oc da seuet nache cheta'ague da seuen da saua'a ca natannaxanaq

Aýem amqajnataxanaxaic sa'amqten ñi L'onatac Enauac Na nache aýem yiqopita da ñi'axaixaatega que'eca paxaguenataxanaxaic ýi'axattac da l'aqtac ñi I'otapecna nache ca aca yiqopita da ñi'axaixaatega